هو انا ما احب اسمع موسيقى ومعف ليش الناس تحب تسمع موسيقى بس يعجبني اسمع أناشيد وهاي الأناشيد تكون هاديي هشكل <hesitation> او حماسي بس ما مشكلة اكو شي ظل معاي يعني من كنتو زغيغي انو انا احب اسمع الشارات مال افلام الكارتون